<noise> e re'en wet- am kinb'an nich'aja'n kinq'ut nich'aja'n chel niq'ab' kinkoj nixib'on chi riij taq wutz'yaq y kinch'ajan chel niq'ab' porqe kela' ajeer taq tziij sol chel qaq'ab' qach'aj wii' li qatz'yaq, li qoq'o' juntir li k'olek <noise>